แตกต่างกันอยู่ เพราะว่าพนักงาน call center กะสิให้ อั่น ข้อมูลความกะ แต่ว่าพนักงานเคาน์เตอร์ธนาคารกะสิให้บริการไปซะส่วนมาก

เข้าใจชัดเจนอยู่เพราะว่า ถ้าบ่เข้าใจกะถามเพิ่นอีกได้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

คึดว่าบ่ทันได้มีเดะ เพราะว่า บ่ทันได้มีปัญหาที่พนักงาน call center คึดบ่ได้

ส่วนมากกะสิเป็นธนาคารนั่นแหล้ว เพราะว่าคนส่วนมากกะบ่ค่อยมีโทรศัพท์ เทิงผู้เฒ่ากะหลาย

บ่ค่อยอยากรับโทรศัพท์ปานใดแหล้ว เพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาว่างพอสิฟังบริการต่างต่างปานใด

ถ้ามันเป็นเรื่องด่วนกะจะรอ ถ้ามันบ่ด่วนกะอาจสิวางสายแล้วกะรอโทรใหม่

แก้ไขปัญหาได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ถ้ามันเป็นปัญหาพื้นฐาน กะบ่ค่อยอยากกะ call center ปานใด

ควรจะรู้จักอยู่ เพราะว่า น่าจะให้การบริการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ติดต่อประสานงานแล้วกะให้ข้อมูล ยามคนบ่กะจักกะสิได้ อั่น ชี้แนะ เสนอแนะ ปัญหาต่างต่างได้

บ่ เพราะว่าเขาน่าจะให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วกะถูกต้องที่สุดแล้ว

ขอวางสาย แล้วกะเสนอแนะ คอมเพลนไป

อาจจะต้องให้ข้อมูลที่เฉพาะแล้วกะละเอียดมากกว่านี้

ดี เพราะว่าจะได้ให้บริการแล้วกะแก้ไขปัญหาคนได้ทุกกลุ่มทุกวัย

กะอาจจะฟังก่อน ถ้าบ่สนใจกะอาจจะขอวางสาย

ควรจะเรียบร้อย เพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการให้บริการและกะการแก้ไขข้อมูล การแก้ไขปัญหาให้กะ

กะมั่นใจอยู่เพราะว่าเขากะเป็นพนักงาน เขาน่าสิมีความรู้มากกว่า ข้อมูลทางอื่น

อาจจะเป็นโรงรับจำนำ เพราะว่ามันรวดเร็วเอาของเข้าไปจำนำแล้วกะได้เงินออกมาเลย

กะดีเป็นบางอย่าง เพราะว่าคนกะกะต้องการทุน เพื่อที่สิมาลงทุน สร้างกำไร หารายได้

ควรจะได้รับสิทธิพิเศษ เพราะว่าการเกษตรพอได้เฮ็ดไปเวลาได้กำไร มันกะสิได้กำไรหลายคัก

กะบ่ค่อยอยากค้ำปานใด เพราะว่าเวลาที่เขาหนี เขาบ่ได้จ่ายหนี้ กะกะสิเป็นผู้รับผิดชอบ

มีความเสี่ยง ถ้ามันเป็นช่องทางที่บ่มีอิหยังรับรอง บ่มีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือน่าเซื่อถือ

ควรจะรู้อัตราดอกเบี้ยก่อน

เอาของมีค่าที่มีไปขายหรือว่ายืมจากคนที่รู้จักก่อน

กะสิลองกู้เบิ่งอยู่ เผื่อว่าสิมีโอกาสลงทุนนำเขาแหน่

ส่งผลคักอยู่ เพราะว่าเฮากู้เงินเพื่อที่สิมาลงทุนเอากำไร มันเฮาเลยต้องฟ้าวเฮ็ด ฟ้าวหา เพื่อที่สิคืนเงิน

คึดว่าสิยากขึ้นกว่าเก่า เพราะว่าคนกู้เงินหลายแล้วคึดคนบ่ส่งเงินหลาย เงินคึดเลยสิหายาก

ดี เพราะว่าเฮารู้จักกันอยู่ แล้วเฮาเฮาบ่หนีไปไส แล้วเฮาบ่มีดอกเบี้ยหลายคัก

ข้อเสียกะคือ ญ้อนว่ากะจักกันหลาย กะเลยอาจจะบ่ค่อยคืนเงินกันหรือว่าหนีหายได้ง่าย

ถ้าเป็นหนี้จากนอกระบบ กะสิแจ้งความไว้ก่อน

บ่ค่อยเห็นด้วยปานใด เพราะว่ากู้เงินควรจะเอาไปลงทุนบ่แม่นเอาไปเฮ็ดบุญ

ควรจะมีความรับผิดชอบ เพราะว่าการกู้เงินคือการยืมเงินมา แล้วกะต้องหาคืนให้ได้ ⁠

เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หลายอยู่ เพราะว่าส่วนมากเขาเจ้ากะกู้เงินมาเฮ็ดนา มาลงทุนค้าขาย

เคยลงทุน ค้าขายนี่ล่ะ ขายขนม

หลายสุดกะคือเฮ็ดนาเฮ็ดการเกษตร เพราะว่าอีสานเป็นเมืองของเกษตรกร

ถ้าการลงทุนได้กำไรกะคิดว่าชีวิตจะมั่นคงอยู่ เพราะว่ากะสามารถที่จะต่อยอดออกไปได้อีก

คึดว่าลงทุนเพื่อคึดในอนาคตระยะยาว เพราะว่าการลงทุนน่ะมีความเสี่ยง ถ้าอยากได้เงินเร็วเร็วอะ คึดลงทุนบ่ได้

คิดว่าบ่ เพราะว่า บางอย่างกะมีขาดทุน กะบ่ได้เติบโตไปหลาย

กะสิลองไปเบิ่งอยู่ เพราะว่าช่วงนี้ธุรกิจอสังหากำลังสิมา

การลงทุนเพื่อเกษียณอายุดีกว่า เพราะว่าตอนเกษียณ อายุเยอะ บ่สามารถเฮ็ดงานได้

คิดว่าต้องมีเงินหลายคัก เพราะว่าถ้ามีเงินหลายกะสามารถเลือกได้ว่าสิลงทุนอิหยัง

หาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือข้อมูลจากคนที่เคยลงทุนในทองคำ เพราะว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์

ต้องเบิ่งก่อนว่าการลงทุนนั้นเชื่อถือได้บ่ หรือว่าปลอดภัยบ่ กะต้องหา หรือหาข้อมูล หรือถามคนที่มีประสบการณ์

มีรายได้เสริมอยู่แต่อาจจะบ่หลาย เพราะว่าการลงทุนอิหยังกะได้ต้องศึกษา บ่แม่นลงทุนไปเบิดซุอย่าง

กะสิสร้างความเครียดอยู่ เพราะว่าทุกการลงทุนน่ะมีความเสี่ยง อาจจะขาดทุนกะได้

ควรลงทุนแต่อายุยังน้อย เพราะว่าถ้าลงทุนอายุน้อยกะมีโอกาสที่จะได้กำไรหลายกว่าคนที่ได้อายุหลาย เพราะว่าได้เริ่มต้นก่อน

คิดว่าลงทุนกับเกษตรกรรม เพราะว่าประเทศไทยส่วนมากกะเฮ็ดเกษตรกรรม โดยเฉพาะคนอีสานกะ

เป็นสิ่งที่มูลค่าบ่ลดแล้วกะเอาไว้โดนโดนได้ ยิ่งเอาไว้โดนโดน มูลค่ายิ่งสูงขึ้น

คึดว่าถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่บ่แม่นทำเลทอง คึดอาจจะบ่มีกำไรคักปานใด

มีน้อยถึงปานกลาง เพราะว่าบ่ค่อยมีโอกาสได้ลงทุน แต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มคิดที่สิลงทุนกะเลยกำลังสิศึกษา

บ่มี ถ้าบ่ได้ลงทุนกับคนรอบข้าง ถ้าลงทุนคนเดียวกะบ่มีปัญหากับความสัมพันธ์

อนาคตกะอยากลงทุนกับหุ้น กับอสังหา เพราะว่ายิ่งถือไว้โดนโดน ยิ่งมูลค่าขึ้น

ซ่อยให้เข้าถึงได้ง่ายอยู่ เพราะว่าธนาคารส่วนมากซ่อยสิปล่อยกู้ให้คนไปลงทุน

คึดว่าดีอยู่ถ้าอยู่ในส่วนของภาคอีสาน เพราะว่าตลาดสหกรณ์คึดจะให้เงินปันผลซุปี

การลงทุนคือการเอาเงินไปไว้ในสิ่งหนึ่ง เพื่อที่สิเอาไว้ใซ้ในอนาคต เพื่อที่สิให้เกิดเป็นกำไร

มีความสำคัญกับเฮาคักอยู่ เพราะว่าการลงทุนที่ดีที่ถูกต้องเฮาจะเฮ็ดให้การเงินของเฮา ยั่งยืนแล้วเฮามั่นคง

เหมาะกับทุกคนที่สนใจหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น เพราะว่าถ้าศึกษาดีดี เฮาเฮาจะได้กำไรหลายคักอยู่

มีผลในการลงทุนอยู่ โดยเฉพาะตลาดหุ้นกับตลาดทองคำ เพราะว่าเฮาอาจจะรู้ข่าวสารทั่วโลกได้

ให้ความสำคัญกับการตอบแทนหลายกว่า เพราะว่าการลงทุนต้องมองที่ผลการตอบแทน ถ้าไปมองแต่ความเสี่ยงมันกะสิบ่กล้าลงทุน

การลงทุนเองดีกว่า เพราะว่าเฮาจะได้รู้ข้อดีข้อเสีย แล้วเฮาความเสี่ยง แล้วเฮาผลการตอบแทนนำ

สำคัญ เพราะว่าคนบ่ค่อยรู้จักการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วกะที่มั่นคงหลายคักปานใด ถ้าศึกษาดีดี กะมีโอกาสที่จะได้กำไร

คิดว่าเหมาะกับคนที่สนใจในวงการคริปโต เพราะว่าต้องให้คนที่มีความรู้หรือว่าเคยเห็นเพิ่นจั่งสิเข้าใจ

เฮ็ดให้เฮามีอิสรภาพในอนาคต เพราะว่าเงินที่เฮาลงทุนได้กำไร แล้วเฮาเฮาสิมีเงินเฮา

กังวลอยู่ เพราะว่าถ้าลงทุนกับผู้อื่นหรือลงทุนที่เจ้าของบ่มีความรู้ กะสิกะหลอกได้ง่าย

คึดว่า บ่ ค่อยอยากให้สนับสนุน เพราะว่าการลงทุนเป็นเรื่องเฉพาะ เป็นเรื่องของคนที่หาความรู้ แล้วคึดอยากได้กำไรในสิ่งสิ่งนั้นอีหลี

อยากให้การลงทุนเฮ็ดให้เฮาเฮาชีวิตแบบ slow life แบบสบายสบาย ชิลชิล บ่ต้องเร่งรีบ

แตกต่างกัน การลงทุนคือต้องการกำไร แต่ว่าการออมเงินคือเก็บเงินอย่างเดียว

มีผลอยู่ เพราะว่าความอดทนเฮ็ดให้เฮาเห็นการเติบโตของสิ่งที่เฮาลงทุนไป อาจจะมีกำไรหลายมากขึ้น

คิดคิดว่าการลงทุนระยะยาวเหมาะกับข้อย เพราะว่าการลงทุนระยะยาวเอาไว้ให้ยามเกษียณ

กะสิเอาไปลงทุนเพื่อที่สิได้กำไรต่อไปอีก

ควรลงทุนตั้งแต่เรียนหรือว่าเรียนจบเลย เพราะว่ายิ่งลงทุนเร็ว ยิ่งได้กำไรเร็วกว่าหมู่

บ่แม่นการเสี่ยงโชค เพราะว่าการลงทุนคือต้องมีข้อมูล ต้องมีความรู้

ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ใหม่กะมีการสนใจหลายขึ้นอยู่ เพราะว่าปัจจุบันข้อมูลข่าวสารหลายขึ้น

มี อาจจะเป็นรูปแบบอสังหา หรือว่าหุ้น หรือว่าคริปโต

กะอาจจะปฏิเสธไปก่อนแล้วกะ หาข้อมูล แล้วกะ สิเอาไปลงทุนเอง เพราะว่า อาจจะบ่ปลอดภัย

วิธีป้องกันกะคือ มีเงินเก็บส่วนหนึ่ง แล้วกะแบ่งเงินส่วนหนึ่งในการลงทุน

อาจจะจัดการเงินเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้น แล้วกะแบ่งเงินลงทุนออกมาเก็บออม

ถ้าย้อนเวลาก็อยากลงทุนกับบิตคอยน์กับคริปโต เพราะว่ามันได้กำไรหลาย

เป็นการลงทุนที่ดี เพราะว่าเป็นการลงทุนระยะยาว เอาไว้ใซ้ยามเกษียณได้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

ควบคุมได้ ถ้าส่งเงินตรงกับเฮ็ดตามเงื่อนไขเขา

สิกำหนดเอาร้อยละห้าสิบ เพราะว่ากะอยากฝากเงินพอได้กินดอกเบี้ย

อันนี้ข้อยกะบ่ค่อยกะปานใด แต่ว่ากะว่าสิมีผลต่อสินค้าในตลาดอยู่

คึดว่าบ่ค่อยดีปานใดเดะ เพราะว่าหลายคนเดี๋ยวนี้คึดเป็นหนี้ โดยที่บ่ได้คึดถึงดอกเบี้ยเลย

กะสิเฮ็ดให้คนอยากฝากเงิน อยากเก็บเงินหลายขึ้นแหล้ว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

ถ้าสำหรับข้อยกะคือสิเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่ เพราะว่ามันต้องทำความเข้าใจเงินต้นแล้วกะดอกเบี้ยดีดี

กะมีผลอยู่ เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยแพงมันกะต้องจ่ายแพง

สำคัญอยู่ เพราะว่าสิเฮ็ดให้เฮามีความรู้ในการวางแผนการเฮาเงิน จ่ายเงิน แล้วเฮาการฝากเงินเฮาในอนาคต